Uu oiraarei oo'ore bo tabiri'ua aareei ta tate- haaraaroo, aru tate- hareeroo hariharipita. Tate- haaraauba hariharipita pita boorire opu- haaraaroo papo'uu. Hioko huku- hareeuta boorire papo'uu pita rasu- hareeroo oo'ore bo ai'oo. Tu'uoaroha oo'ore bo ai'o bo rasubuu, pita ai'o- hareeroo oo'ore opuruu- haa'oehara. Hioko'i tu'uoaroha oo'ore bo ai'o, pita roko'o- hareeroo bo ou'iaro birabira pitee. Ta abeehara usiro'o, bo tabiriroriarei pita ai'o'iobohara usiro'o kobuaraaro. Ha bo tabirirori aarei uka o ku'uku'u- haa'ioboroo oo'ore bo ai'o. A bai ksibaa sa are'ei ai'o hura'iou kapuko'oi hioko'i usiro'oaro ioka uka ai'obohara, hioko'i sa bogi'asi'ii roga'a oo paakora'ioboo oo'ore bo ai'o. Eipaareha pita'oeaa oo'ore pita ebu- hareero oo'ore oiraarei oo'ore bo kepai ori iisio. Bo tabiriroriarei a bai kasibaa sa tateraauba uka ai'oau, roko'o pitee roga'a bo birabiraire. Hioko'i ta abeehara usiro'o ori iisi, a bai kasibaa haia sa uka ai'oau usiro'oaro, ai'o pitee roga'a paakorapita oo'ore bo gi'asiarei. Aio- haa'upa iisii, o bisio hapueba o bo urii'o haia, eipaareha. a ori ii'si abee- hara roga'a oo'ore bo ebubuu oiraarei oo'ore bo suari'oo oo'ore bo ariabuu. Hioko'i bai huku- haa'oeroo bisio ioka ai'obohara roga'a bogi'asi'ii bisio uka ai'o'iobaa kapuko'oi haia usiro'oaro. Hapita rio bo tabirirori ee, ioka ai'obohara kapuko'oi tate- haa'upa, hioko'i usiro'oaro hioko'i bogi'asi'ii. Iisio pita raata- haraaboroo oiraarei oo'ore pita o ebu- haraaboroo oru agaarei oo'ore bo suari'oo riopa oo'ore ariabuai. Iisio pita oeaa oo'ore pita huku'oea aga'ire oiraarei bo ebubuu'ua oiraarei bo ariabuai bo suari'oo haia heetaapita pita kepairaeaa bai huku'upa boorii bo atoi. Ori iisio pi aba- haa'oeroo aga'ire, bisio tareraeaa aga tateea, aga ai'obaa. Bisio uka ai'oabaa sa ai'oaboo usiro'oaro, bisio uka usiro'oaro ai'oabaa aga ai'obohara bogi'asi'ii. Ori iisio pita hukuraaro agaarei bo ebubuu'uaarei riopa oo'ore bobogiroarei hukubuu kepai pita'uropa.